نحاول لماكسيموم نتاقلم مع البيئة نتاعهم ياسر معروف انو <hesitation> جيل بعيد ياسر الف نعام لتالي مي <hesitation> لواحد لازم ينجم انو يتاقلم مع لعباد هذوما و مي يبداش معاهم بالصعيب جست نبدا هكا شوي من لواقع لي خاطر انا عندي معناه اكتشافات على لي وصلنالو تو بازانبا لين يكسيبتيوني و انا نكسيبتيهم و نجمو نتعايشو و نحاول اني نوعيهم و نعطي نصائح